Arande kam, mi raɓɓitay pat ko mi naftirta, mi ñaama ñamki kiɓɗo, mi raɓɓita njaram mboɗɗam, mi waawta to mi wattuno kare mawɗe, mi itta ɗe, mi waawta kare nder, mi waawta salla tukosa hito goyal nder, mi jooɗo, mi reena wakkati.